Rindoo̱ x̱abu̱ nawabaaꞌ o̱ ndámbá tsiakhi̱yu̱u̱ <hesitation> maphú méjánꞌ nambáyuu ríndoo̱ naꞌŋa̱a̱ yaꞌduun xtílá má murí xtílá tsú najmaa náa̱ júbálú gii̱ rá. Ikhiin tsúꞌkho̱ wénú nda- ndasko̱ꞌ- eꞌni jamí naꞌni rí mbayáa̱la tsiakhi̱yu̱u̱ xa̱bu̱ ríndoo̱ nawabaaꞌ. Mbaꞌjiin má xa̱bu̱ thana nutha riꞌkhui̱ rí a̱ga̱a̱n mbá yaꞌdu miꞌxá <hesitation> rigo̱o̱ xtilá rá numuu rí ikhaa ríꞌkhui̱ nambáyuu rí ma̱tsima̱a̱la tsiakhi̱yu̱u̱ xa̱bu̱ rá o̱ mba̱yaa̱le tsiakhi̱i rá mé, ríꞌkhui̱̱ naꞌni. Xúꞌkhui̱ máá <hesitation> mangaa rigá ríí <hesitation> nuꞌtháán ikháa̱nꞌlú ajma̱ ru̱wáꞌ o̱ <hesitation> yuꞌsua̱n, yuꞌsua̱n rí nambáyuu mbá yaꞌju ñajuunꞌ ríꞌkhui̱ nambáyuu naꞌni xúgi̱ꞌ ríndoo̱ ríí ndayóó nandii xa̱bu̱ jamí na̱ka̱taa rí nutháa̱n plaquétás <hesitation> nagaꞌjóó téé ríí rígá tikhu iná múrí nambáyuu rí yuꞌsua̱n rígi̱ꞌ <hesitation> naꞌg̱a̱a̱, yaꞌju̱ ñajuunꞌ ma̱ga̱a̱n iyooꞌ xa̱bu̱ ríꞌkhui̱ ngaa̱ mi̱khui̱ má ríí yuꞌsua̱n riꞌkhui̱ mangaa. Ríꞌkhui̱ nambáyuu rí muuꞌ- muxágataa- rá o̱ nacha ma̱tsima̱a̱la ríí ne̱tha̱nꞌla nángii̱n rí nuꞌnu- nuxnambiꞌjíí- xa̱bu̱ tha̱na rí mbiꞌjiuu plaquétás rí̱khui̱ naꞌni numuu rí tiémpú naꞌ- rígá- náa̱ khuwalú xúgi̱ꞌ rá rí mbaꞌja inii nandii naꞌni rí naꞌñuu rí ma̱ꞌgataa xa̱bu̱ ríꞌkhui̱. Ikhaa njgóó rá ajma̱ ríꞌkhui̱ rí na̱ni̱ꞌnúúꞌ ikhúún rí na̱- na̱tha̱- ríí nambáyúꞌ jamí nambáñú i̱ꞌwíínꞌ mangaa.